Urureta jaeramiño viko urureta oime ko jaereta guinoi ipepo oime vi ipuereta oyupi yave ibate jaereta ipuerevi ipepo ombobebebe jaema ipuere viko obebe misipegua erei mbaeti ko mati jare ima obebe reta erei ko jae ko guira ko kua reta vi